rúmum þrjátíu árum og einni kvikmynd eftir að bókin sló í gegn hér heima og erlendis birtist Alda á sviði í fyrsta sinn í nýrri leikgerð sem verður frumsýnd í kúlunni á morgun Bergsteinn og Einar Rafnsson fóru á æfingu

kona sem þorir ekki að tengja og tengjast en svo þegar hún hleypir

inn fyrir skinnið brotna allar varnirnar sem hún er búin að setja upp í stuttu máli myndi ég kannski segja að sé um ást höfnun og þráhyggju og í raun kannski

okkur spurninga um það hvað er að elska hvað er ást er ástin alltumlykjandi sjálfseyðandi afl eða er hún eitthvað eitthvað annað já ég sem sagt var að koma til landsins í gær og fór beint af flugvellinum á rennsli hérna í kassanum og þetta var bara algjör upplifun þetta er ég er uppi í skýjunum ég las hana í menntaskóla í f b og var mjög heilluð og hún tók mig alveg á svo var mjög gaman að lesa hana aftur þegar maður er orðinn svona fullorðinn þá fékk ég pínu öðruvísi sýn ekki verri bara öðruvísi

hóp af meistarakokkum sem hefur fengið hráefni í hendurnar sem hópurinn hefur fulla trú á og vinnur síðan frábærlega með þetta hráefni með

nýjum aðferðum en það er alltaf verið að vinna með þetta eina sanna hráefni þannig séð það er ekki verið að reyna að búa til gúllas úr lúðu til dæmis bókin eiginlega afbyggir sig

sjálf og verður ljóðrænni og ljóðrænni eftir því sem líður á og sama gerist í leikgerð Melkorku það sem ég ákveð svo að gera

að fara inn í tungumál sviðsins og hvernig við fjöllum um

ástin er rosalega líkamleg tilfinning höfnun er rosalega líkamleg tilfinning og þráhyggja og þetta birtist allt í einhvers konar hreyfingu

fannst mér liggja beinast við að fara inn í hreyfingu inn í dans og reyna að samtvinna þessa hluti og

hreyfingar texta og tónlistar sem er náttúrulega þessi tilfinningalega upplifun sem ástin er og höfnunin og þráhyggjan við tókum góðan tíma í að ræða bókina ræða hvert maður fer sjálfur í ástinni í

maður tengdi þetta meira bara Global Öldu Una Þorleifsdóttir er stórkostlegur leikstjóri með hverri nýrri sýningu finnur hún upp nýjar aðferðir til að díla við efnið ef svo má segja til að vinna efnið og þó ég segi sjálf frá þannig lít ég á sjálfa mig sem

rithöfund að ég finn nýja aðferð með hverri nýrri skáldsögu til að taka það efni fyrir

öll elskað og öll verið hafnað og öll tilfinningar ég held að það sé það sem heillaði okkur við hana

texti Steinunnar alveg ótrúlega fallegur og þessi ljóðræna og hnyttnin í textanum er það sem við sækjum í fórst þú mikið á böllin þegar þú varst í skólanum stundum nú ég var einfari mér finnst húmorinn sem er í bókinni hann er kannski dreginn fram á svolítið nýjan hátt leikararnir segja setningarnar öðruvísi

en ég hugsaði mér þær þegar ég var að skrifa þær harmleikurinn er þannig að ég fór að hágráta og einhver sagði á eftir nú er höfundurinn farinn að gráta líka þannig að ég skal gefa þér eina síbreytileg birta litir og skuggar eru aðalsmerki belgísku listakonunnar Jeanine

sem opnaði sína þriðju einkasýningu hér á landi í Hverfisgalleríi í síðustu viku endurkasta björtum á veggina fyrir aftan og taka sífelldum breytingum eftir því hvar áhorfandinn stendur Bergsteinn leit í er ekki fleira hjá okkur í kvöld veriði sæl